Soyabon quyidagi qismlar bilan <hesitation> tavsiflasak bo'ladi. <hesitation> Dastaki bo'ladi. <hesitation> Qamishlar va matosi bo'ladi. Dastak soyabonni ushlash uchun ishlatiladi. <hesitation> Tayanch qamishlar matoni yomg'irli va quyoshdan himoya qiladi. <noise> Matosi suv o'tkazmaydigan bo'lishi kerak va quyoshni qaytaradigan materiallardan tayyorlanadi.